Ome, custión de vida o muerti no sonin. En choçu dengunu avía espeju assinque se puei vivil sin él. Peru güenu, de vés de perguntal si estamus arriscaus i enguapaus pos semus más de perguntal al espeju i assina pos mos creyemus que semus mu políus i aparentis. Peru, güenu, que tamién hazi falta espejus palos cochis i los cambionis vel-si ena carretera o assina enos crucis más revesinus tamién vieni bien.